Ña'a, ihó na yu'u, nguili xhituyá pero ihó até kuini xa'á yute kue, pero ihó hu iin problema ihó ña tu feliz ihó kingui xhi tu no nguano, pero koño ña kivii ña'a té siempre en cuanto iin pareja ñade xhitu nguana uj. <hesitation>